Sj merepa obi kyjw a, adze a mebjyj nye dj, mebjma oehu dj, adze a meyjj tsia no no, megye to mu na muhun no dj mannyj ne yie koraa na metse ase dza me ndzeyjj ama cafa mu na mbom mowc ha dj merebjpa ne kyjw na dza osii no bi rinnsi bio. Dza meyj no ma hu dj m'apa obi kyjw yie papaapa.